मेता लोक परिवहनो उपयोग कन ज़्यादा पसंद ची क़िले की यू हमा परियावरणा ले भी बेहतर वंदु और येमा हम ट्रैफिक म भी नी फ़स सकदा येगा अलावा हम यात्रा ग दोरान किताब भी पढ़ सकदा और अलग अलग लोगू दगड़ी भी मिल सकदा कार चलोण म स्वतंत्रता ची लेकिन लोक परिवहने सुविधा ही विशेष ची।